De io sonara io koa zany lafa ohatsy <hesitation> misy avion mandalondalo agny ho agny tonga de mifanojo zany onde-ny avion igny miaraka amin'igny sonar igny de magneno avy hatragny to de hainy hoe misy avion zay mandalo ary de misy avion zay mandalo ary, raha adika tsotsotra zany izy tonga de hoe mamantatsy gny raha mandalo agnambo igny zany i indrindrandrindra gny avion.